د نړۍ یووالی یو لوی خوب دی خو اسانه نه دی. خلک بېلابېل کلتورونه، ژبې، او دینونه لري. خو که احترام، زغم، او عدالت رامنځ ته سی، نو یووالی ممکن دی تعلیم، تخنیک، او نړیوالې اړیکې هم دا کار اسانه کولای سی خو تر ټولو مهمه خبره داده چې خلک باید یو بل ومني. یووالی ممکن دی، خو وخت، کار، او ګډه هڅه غواړي.